لو كنت حيوان بري ليوم واحد أكيد أحب أكون نسر، تخيل تطير عاالي في السما وتشوف العالم كله من فوج، طبعًا النسور قوية ومستقلة وتجدر تستكشف أماكن جديدة وكمان أجدر أشوف مناظر طبيعية وخلابة وأشوف أماكن جديدة عمري ما كنت شوفتها من فوج.